Ndraiky andro very tanatin'ny olo tao andian'olo kimbitikimbitiky maro be, ka laha very tanaty olo io tao reo da nataotsy satria olo be vata aby zay ny hitandreo la avoranjanga ka ngaindreo kely kimbitiky., izay ny namapatahotra andreo.